Bufurro abujie abuiel buiel wurie bufurro obme ari-bule wulyieh ade miel biennu wulyiele oyeh ki-chie hyiele-yah lysha om'a onnu lehbunte obuie poh, leh biuhobie pooh leh obieh wuie pooh leh ennu pileh adeh imiel utnu wulyielo yeh chie yeh ishiehnnu, ari ki lyielo-arieh leh-ibie mpi leh-yehieh yehieh arieh lpie kie chie bie fin-leh-lehieh, ari wu leh ibie mpi leh-lehieh, ifieh wuyurro leh okukuieh. kie lpie ynne leh ynne lyieh lyieh becuse, hieh ari wunue ishieh-ayahnnu abuljie, abie wughieh nap nap abieh ennu leh berem ilanno bie lyieh ihieh ikieh abie beren, lehfilyieh yu leh miel irie leh yuoo iyieh itue wuenne ishieh ari binubinu lyiehshieh iturkie iturkie o o oh iturkie lehbi tmu abieh bufurr abuieh abieleh ijie abie ilenu bie npon ntepieru Endieh orieh-rie leh wu coieh olern oylieh arieh wu coieh endieh mumieh bie rieh iyunleleh berem abieh iutokieh ishekin kinieh otuekieh wuenn isheh ikin kin arichie leh muieh leh ishe yah yehnnu leh okukwo pie leh bietne pie